ھینس کالونی میں ماں ری ہگائی کری تی ماں را بئے سوکرا ان ترن سوکریں سیں اسکول زائیسے منڈی میں رہی سے آدمی موالی سے شراب پیوے سے۔ ماں را نانہاں نانہا سوکراں سیں گھرے زائے روٹلا گھڑیش۔ ماں رو بھائی ہیک سے ماں رے ہات بہونوں سیں ماں را ہاس ہاہرو سے، سوکرا ماں را مستی کریں سیں۔ ماں رو ڈیرانڑی جیٹھانڑی سے ماں ری ننڑند سے کانہوڑا ماتھے آوے ڈیواڑی ماتھے آوے گھوموا زائے امیں رانڑی باغ گھوموا زایاں حیدرٓباد ماں را سوکراں ناں شوق سے گھوموا نو ماں ری سوکری اسکوہل زائیشے ھینس ماں را بئے سوکرا ان ترن سوکریں سیں اسکول زائیسے منڈی میں رہی سے آدمی موالی سے شراب پیوے سے۔ ماں را نانہاں نانہا سوکراں سیں گھرے زائے روٹلا گھڑیش۔ ماں رو بھائی ہیک سے ماں رے ہات بہونوں سیں ماں را ہاس ہاہرو سے، سوکرا ماں را مستی کریں سیں۔ ماں رو ڈیرانڑی جیٹھانڑی سے ماں ری ننڑند سے کانہوڑا ماتھے آوے ڈیواڑی ماتھے آوے گھوموا زائے امیں رانڑی باغ گھوموا زایاں حیدرٓباد ماں را سوکراں ناں شوق سے گھوموا نو ماں ری سوکری اسکوہل زائیشے ھینس ماں را بئے سوکرا ان ترن سوکریں سیں اسکول زائیسے منڈی میں رہی سے آدمی موالی سے شراب پیوے سے۔ ماں را نانہاں نانہا سوکراں سیں گھرے زائے روٹلا گھڑیش۔ ماں رو بھائی ہیک سے ماں رے ہات بہونوں سیں ماں را ہاس ہاہرو سے، سوکرا ماں را مستی کریں سیں۔ ماں رو بھائی ہیک سے ماں رے ہات بہونوں سیں ماں را ہاس ہاہرو سے، سوکرا ماں را مستی کریں سیں۔ ماں رو ڈیرانڑی جیٹھانڑی سے ماں ری ننڑند سے کانہوڑا ماتھے آوے ڈیواڑی ماتھے آوے گھوموا زائے امیں رانڑی باغ گھوموا زایاں حیدرٓباد ماں را سوکراں ناں شوق سے گھوموا نو ماں ری سوکری اسکوہل زائیشے ماں نیں جیٹھانڑی بھی سوکرو پرنڑایو سے ماں رو ڈیرانڑی جیٹھانڑی سے ماں ری ننڑند سے کانہوڑا ماتھے آوے ڈیواڑی ماتھے آوے گھوموا زائے امیں رانڑی باغ گھوموا زایاں حیدرٓباد ماں را سوکراں ناں شوق سے گھوموا نو ماں ری سوکری اسکوہل زائیشے آدمی موالی سے شراب پیوے سے۔ ماں را نانہاں نانہا سوکراں سیں گھرے زائے روٹلا گھڑیش۔ ماں رو بھائی ہیک سے ماں رے یں۔ ماں رو بھائی ہیک سے ماں رے ہات بہونوں سیں ماں را ہاس ہاہرو سے، سوکرا ماں را مستی کریں سیں۔ ماں رو ڈیرانڑی جیٹھانڑی سے ماں ری ننڑند سے کانہوڑا ماتھے آوے ڈیواڑی ماتھے آوے گھوموا زائے امیں رانڑی باغ گھوموا زایاں حیدرٓباد ماں را سوکراں ناں شوق سے گھوموا نو ماں ری سوکری اسکوہل زائیشے ماں نیں جیٹھانڑی بھی سوکرو پرنڑایو سے ماں رو ڈیرانڑی جیٹھانڑی سے ماں ری ننڑند سے کانہوڑا ماتھے آوے ڈیواڑی ماتھے آوے گھوموا زائے امیں رانڑی باغ گھوموا زایاں حیدرٓباد ماں را سوکراں ناں شوق سے گھوموا نو ماں ری سوکری اسکوہل زائیشے سوکرا ماں را مستی کریں سیں۔ ماں رو ڈیرانڑی جیٹھانڑی سے ماں ری ننڑند سے کانہوڑا ماتھے آوے ڈیواڑی ماتھے آوے گھوموا زائے امیں رانڑی باغ گھوموا زایاں حیدرٓباد ماں را سوکراں ناں شوق سے گھوموا نو ماں ری سوکری اسکوہل زائیشے ماں نیں جیٹھانڑی بھی سوکرو پرنڑایو سے ماں رو ڈیرانڑی جیٹھانڑی سے ماں ری ننڑند سے کانہوڑا ماتھے آوے ڈیواڑی ماتھے آوے گھوموا زائے امیں رانڑی باغ گھوموا زایاں حیدرٓباد ماں را سوکراں ناں شوق سے گھوموا نو ماں ری سوکری اسکوہل زائیشے